יעדע ביסל געלט וואס זי גע- יעדע ביסל געלט וואס גייט ארויס - דארף זי מאכן דאבל געלט, צו צוריקצאלן די געלט וואס זי האט באצאלט און נאכדעם <hesitation> און נאכדעם מאכן נאך געלט, אזוי וואס זי קען אוועקלייגן, אויב זי האט נישט א וועג וויאזוי צוריקצובאקומען די געלט, דעמאלטס זאל זי נישט ספענדען וואס זי האט נישט